Kādá kakukuiꞌiñu ne v kādā kakaꞌin kuídayu ne kakaꞌin kuii káꞌani ne dɨvi ntɨɨ dií dvi ntɨdi kadēvîdiñu ne káda kadāꞌví ñuzeꞌe ngo ne káda kutavī xatá ngo ne kāda io tráana dvi tránañɨɨ ne tsi nja dvi v ñata né kada dɨvī káda nakaꞌdu dunkun ngo vi xáta ngo ne níi zēꞌé ngo ne káda kantūváꞌa kāda ñaꞌa ntúvaꞌa kadā iña kantuváꞌa doko da miī ne káda neé kɨ́ꞌɨn ñu duvi kɨ́ꞌɨn duclinika ne nkā ne dátaxinatiin ñúkiꞌo kóꞌo ñu ne kada ntūváꞌa i ña kuídáñu ni kuikáꞌan ni <hesitation> ne kuétsī ja nte kuetsí ja kāda ntákukuiꞌi ne dɨvi kāda ñaꞌa kɨ́ꞌɨn ntee dvi dotór ne ntɨɨ di the kútavi kútavi zeꞌɨ kutavi duvi zata ñɨvi dɨvi tsíɨn ivi dad áda kunuu dvi kākúnuu trána vîdi che éꞌi ne ni itsi ga ne káda kanváꞌa <hesitation> kantuváꞌa ne káda nɨ ñá kɨꞌɨn ñá kaꞌaáꞌñá kañēꞌe dotór iꞌa tsi na kantuváꞌa. Ka nee a dvi ñá n kaádvñá ni kaī ngá ne ñaꞌa díka ña tsí dvi da kuétsi kāka ña tsé ñꞌ ñav ꞌñúꞌu ñā má viꞌi ña <hesitation> má viꞌi ñā ñúꞌu ña í ña kudadú í ne ñá kudadu iña kusika nee ni ñée kuítsɨ <hesitation> i aadá kuetsi kakuidu kuídáduvi ñaꞌ ñá kakaꞌin kuiꞌi kaꞌ ní ne kadá ka ñēꞌe du dɨkɨ ñúú nga né kadā ntáta xtuva kuna dvi ña kuíꞌi iña ditsínka ne da te koo ñaꞌ ñakui ña kaꞌin da kává kuiꞌi kuidádú tɨ ne mate víjin mate á má kaika ñu nee ñaꞌ ñá ꞌn ñá aꞌnña ka kuiño dá kuetsi kuidu kuídáyu dá ntē oo víin ján nɨ otubré nɨɨ ñoo dií siebre já ne káda noviembre ján ne káda īí kakui kakaꞌin kuidá du vetsi ña dá kuetsí kakui kuídáyu tsɨ kuma i ka kakuidúvā kuna nee ñꞌ ñ a ñaꞌa da kuétsi kakaꞌin kuidádú de ne kādā kákaꞌin kuídádu te dɨ ne káda ne koꞌodu ko duvi ka vēꞌe íꞌni nī ní ni dɨvi kādā ñaꞌá kunu tāꞌan di liꞌnti kueꞌe ntɨ́́ di.